Ukamerara nguo mfano ishati ukameroweka mringeni we fia sabuni kwansa fo kaleni, ukafata fo maakoni, ukafata sehemu ya fifungoni ukaansia isugua.